Irô nandalo tamin-drô Singapory àby iô ndraiky izen̈y, tantara azoko honon̈o mahakasika irô, irô izen̈y <hesitation> fa havy kôlônin-drô britanika àby iô edy ai, taloha nahazahoan-drô fahaleovantenan-drô. Avô amizay zen̈y, tafaran'izen̈y nalaky nitombo aminjay zen̈y resaky ny harenan-drô zen̈y sirto zen̈y resaka varotro.